Insa allah umur panjang kalo memang izin allah bisa torang bisa mangatur diri yang baik, bisa mendapat sesuatu yang dari allah subhanahu wa ta'ala. <noise> kalo bisame izin allah bisa katoran bisa atur katong pung diri bae-bae jang ada halangan apa-apa bisa atur sholat, terus atur kalo bisa kita di mesjid ada bazikir masjidnya kalo kita abis selesai sholat kita bisa stirahat dari waktu ke waktu isya atau maghgrib sampai isya, sampai subuh, sampai dohor, sampai ashar, sampe maghrib iamangarti waktulah. kalo memangnya izin allah bisai umur panjang terus subahian atauka cuma erui tapa amale'e harus waktu itu subahian, mancari hidup somaita subahian tapasiam ruimusiam malu hati musi malu hati malusia subahian usimalasubahian leula subahian itai mairui maireki reki sumale'e harus iate subahian. kalo allah izin iate pussubahian mabisa uliuli masaiita irutimasalah pendapat dari kehidupannan, kehidupan asapa asapa icaritan tosoti eruti ecarita esa lua carita male'e. <noise> kalo boleh izin allah iheruliam matainima lomi matai carita masalah hiduppan. Kalo isumbaian kaparcuma cuma iyeuhina halotula subahian koa, bisa koa harus subahian itaikan umat islam. subahian koa asapa subahian masela hulasian lakadia zikir, itai karja, karja wiritte karja musila karja kansumbaian nakani pusian namaina bisa nialan nimori terealan itere umuran panjang rikekuatan tapasiam. Terus ose cuma iruti ihidayat tukilahamaulisiam male'e, itai subahian naharus subahian, karja amal musti karja zikir untuk dirian, ose aucuma loi sumbaian karja zikir kocuma wirwir kazikir karja zikir jadi tapasiam kehidupan kanhoun. kadang kala dirahmat nipula olikatipatni subahianne koitia bazikirya, harus pengetahuan iabikin itai rahmatiam bagus tapasiam aubergerak bisa dapati kepinnan nusaeli tapirampina nualae. Cuma tapi au carita carita runi luman musi sumbaian koa urusi subaian ausubaian koaausasubaian tapasiam, terus kembali pada hidup sumbaian sumbaian kalo memangnya mulama koa iyeti mulaman siati ilekita oscumai siamle'e <hesitation> bisataem ilunta bisataem pueita biasa subaian. Dapati ashar subaian kadapati dohor subaian aruicumateerui male'e terus kalo bisate iyati ileitate iyetaloi akati <noise> itailoinuma sakoite piluin. Yesi ihetali masie amuluin amaite saahuan sialuan sauamnei nalumanaluin nanuin koaan, nieutai saisau matari hiduppan kapurimu koihan mulairuehe mulairemui maasi sa'a matauhulatan mulaman ruin huansailakauta sinoli besiita nima lomi saiyalin. Tapi kalo pihautala maloruan asapa baimakalo lalokotau salilai bukanilapa kalo koa, lasiam tapi kalo luin namoi kalo sinoli colo colo tati alokokam ialesa amme'e rasa lalan icuma iyele mamala mamala male'e tapasiam. Motentang hidup potapaam cuma itairui ator hidop amkoa <hesitation> kalo miator hidop kaaurui cuman tau ewakimalaka aumala musirubara lumaumula, makanya usaha hidupan dalam hidupan harus itai usaha usaha usaha ihatalalite ammotunme ihatalali oscumate ihuruimale'e <hesitation> iatalali ilun kalo dapatimutun ipameri kalo isuihalarei intolori aka kalo koa nikoa, nikoa iailunlun mala waktu ita subahian idapati maghrib subahian dapati ashar subahian dapati dohor subahian sumbaiankom male'e <noise> kalo bisa iramati subuh subahian tapasiam <noise> iputusumbaian koa malea kalo boleh subahian, subahian nani antar musia atauian musiatauian bukan hateimalusia koa yalokalo sumbaian insya allah allah panjang umurkon potnau karjani iyatetap. Musti dapati iya tapi kalo su bahaya mau dapati iya asapa. Siam tapa siam jadi bergaul am harus jang taka takaruang male'e. Bisa usati irati usati irati waktu asapa eh mau subahiyan ale aitu subahian ludapti ashar, dapati magrib, isya <hesitation> iluni istrahat iniun tau e iniun tau popurina usatau i popurina iyata lotomun yau teti arekeresahante sate ainuhun bisatau hua liimala rimutua imalari. Ya kapukoasi babali irekiri yang penting yalou au samari mutua iya terus kalo memang ijin allah roputa pupurina kalo irekiadaan iya ibarenti lotomun sehat salamun nisati irati, isati irati isati dapati eu un sau koine lesi lesi tapi iyahenin <noise> tarus ilesi lesi tau iyalin uh cuman iruitau ihatetu hamalu siam male'e. Lesi lesi hitung waktu am waktu kalo bisa i subahi subahian. Ya kalo amoi tau mulaman amkoiti nipimulaman ale isati ileto tati isati ehmai carita ihueri alan potuin salte yang penting keping amoi sup hidup am bagara am keping koa au susah ya usaha keping ma bisa amhidup u cuma cari tarampina lualaen kalo koa cuma eu mai eu mai kimalaka mu barang amoi koa kimalaka <noise> jadi harus su usaha mari hidup u. Lau ita masih hidup insya allah allah panjang umur bisate iporu tau liakan iporu tau loriak bisa sairi rati saiti irati irati lesi lesi tahu ihaenin tauluri isari kalo meiri ijin ri palaain siru mutau mutua iyeti emalari emaliri ihulan tau iyahenin tau sapa tanggung jawab lamaina siam tapasiam icuma tau erui male terus ini waktuam bisa tau euwalelunia luni amai dapati waktu ashar ashara waktu dohor dohor tubisa manimi dapati mabrib isa ihala malusia suku subuh hiya cuma ruitau hatetiki haumai malusia padahal sunahiya amkoa ah siam tapasiam. Jadi kalo memang allah ijin insya allah kalo alangan kou au jagapu diri iyaiya tutuoina rupualaem kalo boleh ii terus cale. <noise>